Пӯккашак дорои мехчаи тобхӯрда аст. Онро ба тӯби шиша тоб дода, мехро медаронанд. Сипас пӯкашакро боло мекашанд ва тӯб мебарояд. Ҳамин тавр, шиша кушода мешавад. Онро бештар барои шишаи шароб истифода мебаранд.